ياريت عندي القدرة انوو احكي بلغة الحيوانات ،احسنلي مما احكي بكل اللغات الاجنبيي - لانو انا اذا احكي بكل اللغات الاجنبيي اش غاح استفاد؟! انا ما غاح اتعامل مع كل البشر ، حتى اذا اتعامل معاهم فتعاملي يكون لحظي، بس اذا اعغف لغة الحيوانات اطيق اعغف اش يغيد اش- اذا جوعان اذا شبعان ، حتى البي احتياجات الحيوانات